Tsakitsaky lambo isan'andro zen̈y tsy de mety fa matetiky raha tsotsotra àby in̈y fo <hesitation> Karazan̈y telo àby zen̈y izy io isan̈'andra de tsy mahalan̈y be zah amin̈any.